Ebyalya ebyabakathubwirambu bikaletha bikaleka iwibuka, hali amoli, hali obulho, obulho bakaku bakakukangirabu ambu iwabya wukabunywa iwabya wukabuthabura omwabundu. Neryu wabibuhira omwabundu iwabya wukabulya bulikyiru obundu obuli mwobulhu. Bakathubwirambu wamabya wukabulya buli kyiru obundu obulhi mwobulhu ambu wukibuka wamahika nomwanani okwasukuru wukabya iwanganibuka ebyo mughalimu akakubulhaya iwabisubamu. Namoli ambu iwabya wukayikambira erirya amolhi iwabya wukalya amolhi. Nabyu ebyo byebyalya ebyangasi ambu byebikaleka iwibuka., <hesitation> iwaghana eribirirwa iwibuka ebyosi ebyabakakusomesaya nomuwangahika, <hesitation> ahosihosi ingye bwebyalya ebyangasi